He akaon hakuu no'o ke'e ko'ó ndakaxhé ninguachí ajan xo'o já niño tuu hujá, koñona ija'á neiján takuu niño koyó iin iin camión iin ñuu tu va'á ñi'i yo'á kuu ñoja'a, ndeojo ñakiño ñaxa'a naxkui iin lado iin lado, te'e yukuu hu'a niuu yu'á yuón nakui kuaja note'é expije nika'a njé nikua yeón noiin niján takuu ninraka iin ña'a iño'o, tixuá kona nakuu takuté ha nanite tii onndé nioxte tanguó yukakua nioti yuka'a nguaxka ha nokenda ka'á ixte niuku nikua nikuani ñuu yuu há.